أنايا الحق الحق هوايتي المفضلى هي الجري أنا نحب نجري كي نجري ننسى كامل المشاكل وراني مليح وراني خفيف وراني يعني مع الطبيعة والجري هو هوايتي المفضلة